اللغة الأجنبية اللي أتمنى أتعلمها هي الفرنسية، لأني أشوفها لغة جميلة وكلماتها تعبر عن المشاعر بشكل فني، بعد فرنسا معروفة بالفن والثقافة، حبيت أتعرف أكثر على تاريخها وآدابها، لو كنت أتكلمها كان بإمكاني التواصل مع الناس هناك بسهولة وأستمتع بكل ما تقدمه الثقافة الفرنسية.